Aberwa bi nenam mpoano <noise> da kor na ohun bɔdambɔ bi na dɛm aberwa yi yɛ aberwa <noise> bi a ɔkɔ po. Ohuu bɔdambɔ n' ohuu dɛ ɔakyerɛw krataa hyɛ m' ntsi oyii. Oyii krataa ne fii m' no na ɔkenkaan dza ɔakyerɛw wɔ m' ohun dɛ na aberantsɛ bi na ɔhwehwɛ ne na ɔwo n' na dzin a ɔwɔ kraataa ne mu n' na a ɔyɛ ɔnoara ne dzin na banyin no so dzin na ɔyɛ ne ba ne dzin. Iyi maa ɔdze ntseatsea mu frɛ kurom hɔ fo nyinaa <noise> wɔbae na ɔdze su <noise> ɔyɛɛ kurom hɔ fo nwanwa osiandɛ nna maame no ɔnnye obiara mpo nnkasa. Wɔtse hɔ a na wohuu dɛ ɔaba hɔ <noise> wobisa n' beebi a ofi a ɔse onnyim ɔnnkae saana ɔtse da kor ɔkɔɔ efuw m' ɔbae no na gya atɔ ne fie. Ne kun na ne mba nyinaa wuwui wɔ dɛm gya ne m' <noise> ne dɛm ntsi ɔdze awerɛhow guanee. Kraataa ne da n' edzi dɛ saana ne ba n' ennwu dɛm da n' na ɔmmpɛ dɛ n'egya ɔada obenyan na ɔahwe ne dɛ oenndzi ne na ekyir ntsi opuei. Ɔbae ɔbaa bɔtoo dɛ asɛm a esi nye n' oennhu <noise> ne maame wɔ hɔ ntsi ɔkyerɛw kraataa no dɛ ɔdze hwehwɛ ne maame dɛ beebia ne maame wɔ biara ɔnsan nkɔ beebi a ofi no na ɔrotweɔn ne wɔ hɔ. Kurom' hɔ fo gyegyee sika dze gyaa aberwa yi kwan na nokwar okodurii no nna ne ba banyin ne tse ase a ɔawar ɔawo mba ebien, wɔmaa ne akɔaba na yɛɛ no awaawaa etuu na wɔnye no tsenaa afebɔɔ.